مادتي المفضلة كانت الرياضيات، لأنها كانت تمنحني تحديات دايما تحفزني عالتفكير بشكل عميج. أحببت كيف إن كل مسألة كانت زي لغزلازم أحله، وكل ما توصلت للحل كنت أحس بسعادة كبيرة، كمان كانت تعطيني فرصة لتطوير مهاراتي في التفكير المنطجي والتحليلي وكنت دايما أستمتع بالحلول المعقدة.